اول حاجة انت محتاج تعمل ميزانية، تشوف دخلك أد ايه ومصاريفك كام، ممكن تحدد اهداف كمان واضحة للتوفير، يعني ممكن السبب اللي انت عايز تدخر عشانه، تالت حاجه انت ممكن تقلل من المصاريف اليوميه الصغيره تستغني عن حاجات انت مش محتاجها وممكن كمان تشتري في العروض والتخفيضات اللي بتبقي في اوقات من السنة وممكن تستثمر كمان جزء من فلوسك